Ny amiko manokany aloha misy tsy m- tsy mitovy gny karazan-kany biôlôjika ndraiky hany vita- misy akora- produit simika, ny biôlôjika tena mihina hoe hany natirely, ny biô- ny akora simika <hesitation> fa misy produit simiky mifangaro agn'aminy ao.